Eka !la misy moa rolahy ñy biby afaky miay an-tany maiky añy: -Manahaky anizay ñy apondra. apondr'eo mitahiry rano maro. mañajary rano. mahazaka miondriky avao. ro sady koa mahazaka hafanà. i matanjake. zay ñ'antony.